Esye ndaruka <hesitation> mamburuku, mamburuku na manyonyi kari nde maridadi mungo, kho mamburuku kano ndakasia vimwero akulu nomba mabox ekhalangao, lakini nirienya khurera mavuyu richakanga khuchinga vunyasi niriira mushithuru. Richinganga vunyasi ritolekho thisala, ritolekho amava, ritolekho amakaratasi, ritolanga saa vuri shindu shinyala khumbakha inzu yayo. Riosi riachama vusafi, niriri ryo muvurimo ndolanga saa muluanyi muno ketha katola, mava kathingokho, katola vunyasi, katola visala nikathia khumbashira. Naye vuri rinyonyo riri nde style yario riokhumbakha, kario manyonyi kachama khumbakha thinzu thindorotoro, mana katolanga saa mava, mava, mava, naye kario manyonyi katolanga saa thisala, nikapanga nikapanga, kario saa manyonyi naye kombakhiranga saa vunyasi, kakonya vunyasi ovusinde kama masogo kachama khumbashira masinde nde <hesitation> masafu kamatumwa, nemamburuku kachama thisala nikarethangakhomo mava kidogo, aya ruriwo rundi rutiti narwo rumbakhiranga saa mumavaa kethingokho, kho vuri rinyonyi riri nde style yario yakhumbakha.